Nti sɛ nnoa aduane wɔ daasɛne mu ne sɛ aseɛ hye ne aduane ne kam a, kwan a mɛfa so a mɛtim ahohoro ne ntɛm nie. Nde nsuo bebree bɛgu daasɛne ne mu ne nde asi hɔ ama no akyɛre kakra. Ɔkyɛre a ne afei maakɔhwie nsuo no agu ne maasane de nsuo foforɔ asane agum bio ne afei maapɛ dade sapɔ ne saminaa ne nde atwitwim ne ho nyinaa kama